Sinukuréén saan numimé sén sirooŋ numaal sakanut mé jicaŋéén: énaab inja arorong numaal, éfool inja raorong numaal, érigee inja arorong numaal, ébalaas inja arorong numaal, étuguñ inja arorong numaal, balilay inja arorong numaal, fuñooñ inja arorong numaal, uwoga inja sirong numaal, sikuub inja sirong numaal, gulunja inja gurong numaal, ékunk inja arong numaal, étunkufaña inja arong numaal, sasé sinukuréén so nimiir mé sonja sirong mé numaal sa kanut mé jicaŋéén